Redeliq ummaq hääq egäsugutsidõhe korgihe kotusidõhe saamisõs. Ja eriti hääq viil tuu poolõst, et näq ummaq kergehe ütehkantavaq ja inämb-vähämb egä saina vasta pistü pantavaq.